Bon, le zãmea, elã afɔ ne, ne nyea me teŋ dona go le zãme alo me kpɔna be e drona le zãmea ye nyi, exɔ, gbakudo <hesitation> mi yɔna ɖe le miagbɔ fiyea be ese, etsã gbakudo, <hesitation> mi gba yɔna ɖe be legeli. <hesitation> ma glɔ̃ be ma ƒonuƒɔ tso <hesitation> exɔ ŋ'tsi. exɔ ya, zãme kpoe be teŋ drona. Eye ye adelawo teŋ yina gbemea zãmɛa, zãme ye wo teŋ va yi kpɔny xɔ ye wo wuna. O me wune le ŋdɔkusuo. ke ne ameɖe a wu xɔ ŋdɔkusua, amekewo tsɔ kpo ɖa asi, ye wo le nya gbea, woawo teŋ va yi nyanawo le wobe woabe mlɔƒe le ŋdɔkusu me. Ye o teŋ wunɛ. a par ma ya, aɖelã, nuka ŋ'tsi be nyina nene ma ɖo? Zãme ye etsã va ɖuna nu. zãme ye etsã dzona. exɔ, zãme etsã drona va ɖuna nu. Ewa ŋ'tsi adelawo teŋ wunɛ le zãme ɖo. Ne eċ bli fifi, ne me tsɔ ekpa ɖo aglewoa, ne enyi be agblea le nawo gbagbalo nenema koa, ne zã gbe do koa, tsɔtso sigbe ga adĩ ku afã mawo kpoa, exɔ dze ebli ɖuɖu nawo xoxoxoxoo, exɔ nɔna bli ɖu kakakaka ne eƒo ga nyi, exɔ dzo. Ne yi shigbe fɔ̃fɔ̃si ga tɔ nenea, exɔ gba gbɔna. a gbava ɖu, kpoa eyi mla nyi. Egba ti zãme. exɔ tɔ yema. Ese, ese ya, etsã me drona ŋdɔkusu ɖuna nuo. Shigbe ɖeke me glɔ̃ɖo be, amekewo tsɔna kpotsi ɖe asi nyana gbea, nene ma ke ye o wɔna kudo ese tsã ewã. Ese ŋtɔ me drona kpo ŋdɔkusu kpo nɔna nu ɖuo. Zãme ke etsã drona ye adelawo wunɛ. nuɖuɖu ye ƒusena wo ena wo drona zãme. Eyi ne wo ɖu le ŋdɔkusu mea nuka zã mea, <hesitation> wo trɔva dzone le ŋdɔkusu me. Ese ema eva dzone le ŋdɔkusu me trɔ nɔna ɖu. Eya nyina ŋdɔkusu me ŋɖuɖu be ɖuna le wlaƒe, wlaƒe yi ne ye ŋtɔ va yi, va yi dzi kakakaka ne zã do gbe ƒo fiɛsi ga dĩ kpoa egba dro ye be gba nɔna nu ɖu. Ese tɔ ye ma. Legĩli tsã, nenema ye. Legĩli tsã me drona le ŋdɔkusuo, zãme ye etsã drona ye e va yi dzina ŋɖuɖu tsɔ vayi kɔna ɖe ye be gume. Ne ŋdɔkusume ɖoa, be nɔna guame le gbɔ ye e nɔna ɖu.